La matita al e praticament ën semplice toch dë bosch cun 'na min-a ch'al e ënfilà ëndrinta, cuandi la pìe la min-a la vëddi, ma pöle pa scrivi, ëntà feie la punta, alura pìe ën temperin e cumincie a gavè vìa ën po dë bosch aturna a la min-a, cuandi la min-a al e bin faita a punta, pröve s'ün toch dë carta e dëvrìe arivé a scrivi